Minɗon naftira be nebbam biriji, nebbam na'e, nebbam kwakwa manja kenan. Nebbam manja minɗon naftira ɓemai ha waɗugo takai stew, nebbam biriji bo bana defugo hako bafe, hako polle koh mutaho koh ɓokko awawan a sa'eran kusel, liɗɗe